Ta'ayiɗe a hokka himɓe habaru boo ayiɗa a yecceɓe be hunduko koh be bindi, awawan naftirgo be hoto koh zane sai azana koh ayiɗe yesh-shugo himɓe mai. Jutta bana veya ayiɗe yesh-shugo himɓe "Goɗɗo ɗon duraa naè, sai nda boodi ha lesdi ha yeso mako" so awawan a zana na'e mai be boodi mai sannan bo be gainako mai ha gefe. pat mo lari hoto mai andai koh hoto mai nufata